E kuqja më kujton ngrohtësinë dhe energjinë, si dielli në perëndim. Është ngjyra e flakëve dhe mund të simbolizojë veprimin, duke stimuluar krijimtarinë dhe motivimin tek shumë njerëz.